Axan nikonihtos tleka nechpaktia nikonpias se- se mistontzin. Bueno achtoh onikpiaya, onikpiaya se itzkuintli, pero como oniwaltekipanoh, tos yeh opehki notzkuin nochipa cholowa, oyahki oksekan techan okalakito, iwan tos ompa como no okinotzkeh kitlamakah, tos ompa oyaya nochipa, ihkuak neh niah nitekipanotin, yowak nahsitin, yeh igual ompa nechonahsitin yowak. Ompa satepan e- noso nochan yawi ontlakuatin, oksepa yawi nechcholilia, tos nikita keh yeh okinekiaya iwan ma nieto, keh ompa nowan e- nowan yetos, itzkuintzintli amo kineki iseltihtzin ma nikahtewa, satepan onikmatki ya okimiktihkeh, tos onechtliokoltih nikihtowa axan este, ya yonikitak tlakah itzkuintli amo tikahtewas iseltihtzin, yeh kipaktia iwan xieto, kipaktia mowan mawiltis, ompa xikon, iwan ximoyolchikahto. Iwan axan maske nechihiliah se itzkuintli kihtowah nechontliokoliskeh nikinmilia ayekmo porque neh kemanti amo ompa nikah iwan itzkuintzintli yeh cholowa o choka kineki nechtokas, tos nechtliokoltia mejor axan ayakmo nikneki nikpias se, porque kemanti amo ompa nikah iwan yeh mochokilia, motliokoltia, tos ayekmo ayekmo nikneki okse nikonpias. Iwan mistontzin inon nechpaktia kualtzin porque yeh amo choka mas nikonkahtewa nikontlamakatewa, yeh ompa walmokawa. Nahsitin nechonnamikitin ohtli. Nikpia se nomistontzin itooka chía. Inon nechpaktia porque yeh amo xipal. Onikinmitak seki, pues kasi nochtin mistontih melahka melahka xipaltih, amo itlah tikonkawas, nimantzin yontlehkok yokonkuah. Iwan yeh nomiston amo, yeh maskeh itlah ompa xiktlali yeh amo tlehkowa, yeh amo amo xipal. San xikontlamaka, ya nentinemi nepa kiawak, ihkon. Tos nechonpaktia mistontzin nikonpias, kualtzin porque amo amo melahka amo xipaliwi, amo tzahtzi melahka san kuali kahki.